<hesitation> Bea a minyinee <hesitation> enye Kasoa, hɔ na seisei meda ho a tse. <noise> Kasoa yɛ bea bi a emi dze muhu dɛ asomdwee wɔ hɔ. Ɔyɛ bea a hɔ so na ehu nyimpa horow pii nara wɔ hɔ. Skuul apapa wɔ ha, edwuma ahorow ewɔ ha <hesitation> nna bio no etse Kasoa a ɔma w'enyi yɛ dzen <hesitation> ɔma w'enyi yɛ dzen, ha no ha no ne ntsenae na ahokyer wɔ mu dze <hesitation> ekɔ skuul a kwan a wankasa botwa mpo ana akɔ skuul no osiandɛ ha so ntsi na kwan a ɔdeda hɛn fiefie na hɛn skuul ntamu no ɔware ntsi no na etwa kwan. Esuar koraa no kwan a ebotwa <noise> na inyin itu kwan kɔ beebi mpo ma eka dɛ etse Kasoa a mesi a nkorɔfo hwɛ wo ne yɛ soronko. Wɔdwen dɛ eyɛ wodzinyi bi n'asenyi na ma ɔkeka ho naaso emi muhu dɛ Kasoa yɛ bea a hɔ dwo ntsi m'enyi gye ha ne ntenae ho.